أول شي أبدء بالحزام الأشياء التقيلة في الأسفل، وبعدين خلي ياخد للأحذية والكتب، وبعدين خلي الملابس المكوية فوقها، حاول تدور على الملابس تكدسها بطريجة مريحة عشان ما تتهمش يخلي الأغراض للصغيرة فى زاوية وجي- في جيوب أشياء ال صغيرة جدا، خليها في جيوب الشنطة، بش تكون أريح.